तुम आज बण दुःखि दिखात हओ । का भओ हो? सव ठिक त हय? कछु समस्या? बताओ यार । कछु सहयोग करन पणेहय कि? जिन्दगिमे ऐसेत आतय रहत हयं सुख दुख कि बात यार । विन्दास रहना चहिय हय कि ना? बताओ कुछ सहयोग करसकत हओं तओ ।